Аввалан, гардани дароз ба зарофа имкон медиҳад, ки ба баргҳои баландтарин ва болаззати дарахтҳо махсусан дарахти акасия дастрасӣ дошта бошад. Чунин ғизо барои бисёр ҳайвонҳо дастнорас аст, бинобар ин зарофа рақобати камтар дорад. Дуюм, бо кӯмаки гардани дароз зарофа метавонад атрофро аз масофаи дур назорат кунад. Дар саҳрои кушод ин бартарии калон аст. Зарофа хатарро зудтар мебинад ва метавонад фирор кунад.